Pelengol, palingol kedidisen rumai pako ese bobot na'i bo-bobotia'i mantu peen kinelewan no mangape e'ndoneratu pekekanen nera sande i cera mapolei anana tas loteng mapepelean aimo meker tekel palele pe palele naeni saca pelele peneinisa pelele peimeong marao-raong ma'se meong mo e endos bobotia ta'n sererona kumuniton nudu tampa suhe lolakkon cera menaloteng taloso da ketu maisesilodem mou bot na'e ta'en saya rumai tanpa tekelimai pa'aleoman penembo bot na'ai sebobot nai mei dompe'en sera pe'en di nutu mo kinolowano bekekan nenaitus sendou wo'no padian aimowi akina mo tare 'en bobot na'e saka mopengkel lengkubobot mapotedu penudu pedudu miona e cayo salasa salh ta setou moramo tama popolele bobot ti'ai ni mo tare kesenui motare kambe kure pea pengen mobou teng yomu tare ika bela stou jadi setoro kita mapiaraan ngesu meong pakiki ki moubot ki'ai sebobot eta elosogilang mae-madamu kineket nera Ma-ma tare damung pupu paken endonai kinot kutonei bobot nai, mina lelong minarerongan moma' dabung banuka sebobot eidei dilaron mai maiaman sesiwonera elekenangen kenop kini kimo mekasa pepe pakei nai ma' calana pepepake nei celana elekan nai wowoku woko kolaperek model make celana ye'i ma'nge, ma'nge kiseketowari eleken nange tare macelana minawowok woko kurape tamange kese ketoare sie sepayo manone bobot ei tano sosio wo maburi-buri menalote ma setou keni tanomun mudu mepepelele entera sedei ketu medanta to <hesitation>